Tooo <hesitation> dɩ yɛ fáráráa yá ka yɛ fáráráa bíya, lɔ dɩí fárá kadzɩŋ domúŋɛ nɩ́ŋɛ tɔɔ baá duñ, bʋwɛná táa karɩmɛ tʋwɛ, bʋ kaa tala táa karɩmɛ tʋ táá bɔɔ. Bíɩ ŋ mɔsí adzólená, adzólenáá wáana mɔɔ, baá fárá baá duñŋɛ sɔrɔɔ lɩɩdzʋ mɛ, bʋkaa tala sɔrɔɔ dikpeere sɔrɔɔ kákʋʋrʋ bɔɔyɛnɩ, bʋná ba tíɩ kpá ŋɛ ŋa tɛlíɩ. Ŋnáa? Sɔrɔɔ ká kʋʋrʋ saláa mɔɔ bʋná adzólená tá ró bɔɔ, doómi atɛ wʋlíɩ, límɔ tá fɛbɩ na bʋyɛ ró bɔɔ. Tɔɔ mɩnɛ ké nɔɔ, bʋ táa ká mɛ nɔɔ bɔɔsokpokámɛ ŋñná baá dʋñ dañsá. Dañsásɛ sɩ wɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Ŋñná dañsá kawɛ wírí-wírí bʋká, káa wuli gbaagba, káá baá yá sɩ dañsá bɛmáaá dzɛ, mɩníɩ ŋñná dañsá karɩ ka wɛ sɔrɔrɔ-sɔrɔrɔ, ka tɩríɩ, bʋká ka tá dóŋɛ ka tala wírí-wírí ñka bɔɔ. Tɔɔ bʋ táa ká mɛ nɔɔ kéé ŋñ ná baá duñ dɩgníñgbaarɛ, bʋ táa kamɛ nɔɔ kéé ŋñ ná baá duñ gbémá, bʋ táa kamɛ kéé ŋñná baá dʋñ timáti. Ŋnáa? Mɔsɩ sɔrɔɔ lɩɩdzʋ Lɩɩdzʋ, lʋŋlɛ dikpeere, bʋ táa ká mɛɛ ŋñná sɩ <noise> bʋ bʋ domúŋɛ tʋ, tʋʋ dʋ léle. Ñŋ bʋ kpáta ka gaŋtɩ táa káná mɛ, bʋ tɛlíɩ, tʋ táa dʋ ró bɔɔ, doomi límɔ tá fɛbɩ ró bɔɔ na bʋ yálá bʋ dʋ léle bɔɔ. Ŋnáa? Tɔɔ má yúkú wá ka dzɩŋsɩ, tɔɔ dɩí yá bʋrʋ ró sɩ agbosá, agbosá bʋ táa kamɛ kéé nɔɔ baá dʋñ bɩ. Tɔɔ bʋká bíɩ ŋtɩñ na na dɩ tɔtɔ atɛtɛ lɔ, mɔsɩ ŋsɩ aŋɛɛ fáráñdí kala, mɔsɩ kala ná álɩ lomɛsɛ mɔ. Ŋdzɩñ sɩ báná wɛná kesúse sɩɩlɛɛ ba wɛná lʋŋʋna gaalɛ. Tɔɔ bɔɔmɛɛ ñná sɔrɔɔ dikpeere sɔrɔɔ kákaarɩ wárɩ bɔɔyɛnɩ, ŋñná sɩ báná wɛná dofó kʋrʋ ró sóóni minimini bʋlɔ. Bʋ táa ká mɛ bɔɔyɛnɩ, baá yála ka duŋ bʋ domúŋɛ tʋ kpína, bʋʋ yɛ fɛbɛ ké. Bʋná wárí ŋñná barɩ báná, bánáá báásɩ baá duñ kpínaná baá mɩsí fɛbɩ límɔ. Báná dzáá ŋñná sɩŋmɩɩ bʋtá sɩ sɔrɔɔ kodzémɔɔ ŋsɩmɔɔ dzé bɔɔ. Bʋyáa baá mɩsí fɛbɩ límɔ mɔɔ, taá tɔdzɩ bí, baá gɛbɩ léle. Ŋnáa? Bɔɔ kɔɔ wáana yáa sɩ bʋ ditonɩŋɛ tʋ bʋ domúŋɛ tʋ, tʋʋ yɛ bʋ sɔrɔníŋɛ tʋtooro tʋtooroó bʋʋ yɛ, bʋʋ kpátá dʋ ké, álámɩnáá kʋna ɔ bʋkááta. Ŋnáa? Tɔɔ kɔɔ wáana bʋlɔɔ dzɛ.